אפדל ת’ורקה פ אלח’קיקה אלאנסאן יבדא אלנהאר דיאלו, ואנא באלניסבה ליא כנתע’טיה לנפסי, היא נפיק נחת’ז אלדוש דיאלי, ו נוסליו אלסלאה דיאלנא ונדעיו אללה, ו נפטאר מע אלאעילה, ומין תמאק די אלשעה כתרח’ג מור’תאח נפסיא ו כתקדר תבדא נהאר דיאלק מזיאן.